بالنسبة لدرجة الحرارة الأمثل خلال النهار يفضل تكون بين من عشرون إلى خمسة وعشرون درجة مئوية، هالدرجات تكون مريحة وتساعد على النشاط، خاصة إذا كنت خارج البيت، أما خلال الليل فالحرارة المثالية تكون حوالي من خمسة عشر إلى عشرون درجة مئوية عشان تساعد في النوم بشكل مريح، هالدرجات تعطي إحساس بالراحة وتخلي الواحد يستمتع بأوقاته سواء في النهار أو في الليل.